اه أغلب الوجت بستعمل في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة اه تويتر وانستغرام اه لأنها سريعة في توصيل المعلومة في وجتها.